<hesitation> jaa nteeyo chi jaa karo ja nteeyo, ja nteeyo kuiiyo chi ni luu jito nu ntukanio nuuyo nteeyo te nu ni chaa saute nana icha, nana yuku, nana ni ktukui yuku, nan it, nani taka, taka nta´a yunu, ta´a taka nu yuku nana.